Yalla e wodi nafa latiga e ɓeyda giɗe, e wodi ire karrot e nyamugo bene e ɓeyda giɗe nyamugo boccoɗe nyamugo taccel e nyamugo bafe mu'iinaɗe fa woɗa non ɗo fu e hebayde giɗe.